Nera ndox kuaxa chele jwa'n salsa ndole chan mbiaza', chen yi'n biza' yi'n manzana' e yi'n chuxa', re jwa'na nchamen po tiempa', re xa gox na tamod ndox kuaxa jwa'n chamen, ndox kuaxa re jwa'na jwa'n nzo lismen re jwa'na jwa'nata nchamen, nera mbay na naya re- re orta nde naya re orba mas xa ndyakor na re jwa'n laza' jwa'r re jwa'na mas jwi'n ndyakor per ley chele nayii lomen nly mala lomen ye loba', mbay na nayana le nzo roata men ncha benta'ta ben nchamen ye nchamen po'a tiempa', nchamen chele re chokuan jwa'n mblaza', re jwa'na mas jwi'nn- nly gan lomen nera re xa gox nzo nzo xa ncha re jwa'na re jwa'n nda izyo ta nzy men reya' jwa'na jwa'n masa jwi'n nera mas na ndiak yistaxa mbay naya jwa'n ndyak numena na tiemp re'a ndyak yismen mbay na re jwa'n nchamen re jwa'n nde bota' re jwa'n nde len re chokuan ndenuma' tija jwa'na ncha mena masta nayi' lomen ndyen yismen, mbay le po tiempa mas re xa gox nchaxa re jwa'n blaza mas ngue naaka jwa'n nxenmen lis men jwa'n jwa'na mas jwi'n jwa'men.